Yam moite maudia sa kalu, hem ma'ahese ta'ane na lo, ana walama na amako atiya sa'a sora. Jadi kalu asona re isa, saka amama henai sana sehe, <hesitation> i hese tanei aipilate re isa kalu bisa um um liama lepe ain sa lena <hesitation> um lia ama lipiya ainsa le na, matanesa ke hesie hamata ne yare iwe. lo kalu na lipia tam mo, mana aupa, <hesitation> impere ire kalu um an asoma tam saka mana se anam walam rumale. <hesitation> Saka umhese taneiyo like mane tam, maselo`oleh karna ne asoma tam mo. Masike tam dan asitelere li leo, mo kalu asoma tam mo, taniyau mata hueru hueru. <hesitation> Jadi <hesitation> papasi anasei tanei re isa kalu ri tempeli isamha nem masama asona, mola nai lau ameme na si molao molao si tane lipia dusun yau dusun yau dusun yau la la la ruma. Salowa sahae? Sa lo'a sono lo sebab ite anema me maneo, ite hi seta ana yama ne sesere nare ro. Sesere na dosai tue a sona, re ine yana se ite he'e <hesitation> hula ne mane tam Itei yanasi he se ta'nei marasi lo sebab a somerei kalu nayare waute yare tawaen tunuwe umusi liu araputa kasa kasa kasao sosiran sahe sanako hukilan. Ole karna saha huwe sa'a uwe re me bole, mo ilai laurisai an mamalae mamalae mamalae lau mo kalu asona re me o, sosiran taneyahu weru me sosiran masike re aipilate me le. Sosiran sa pokoknya hese u luma aeme eu, mo kalu asona tam mo, sosiran sai irihi era wai loi. Jadi memang pepe se aranasa tuine, ohesen taneisa umlawa sa sehe, atau tala umlawa sa se, saharus so ni amdipiain salena, na saka naoma sohiyo mo arana sumaya si, si tulunim mo. Se <hesitation> saero um masohi yam talau lawa na, <hesitation> ma kalu talalawa kalu an ne lawa laleim ruai ye mane sa bisa taham mo, lawa lalei rua sasaka i an mo ama tenagaru, <hesitation> se male yo. Yana si talau desa ta i malen lo'a sona tam mo, mo kalo sosiran a sonao, sosiran ayel alam, sosiran si ikara upur pu Loru horoiye kiri kanan lore itei ama kowate lo asona yo, apalagi waute sa se atau ma rei nai sana reliu si amama hena si unaru lo'o tawaen noaele u musi araputa kasa kasa kasa. <hesitation> lo si ransa he meri yo apalagi umperi nam aheti asonaru he, <hesitation> lo si ransa hesano ko hokiran lo rese reme reme makane'e mansaru me. <hesitation> Jadi, pepesa si anase, lipia saharu si ta ne, ole karna lipia itane tam, berarti seinai sanang. Waelaso huniya olia rumalamao warana ehuwei, i harapu ama memena si lipiaru aeruyae. Lipiaru nanawansa weru ma u <hesitation> sernarumanu uma mo ni, uma mo ni lo'o ite i binasaru le lo sakai seha a me ite tuatiya me sae lau uru inam laurai le tuhuwiya, ai ke pepesi sei anase otetua teasa onanare alaimane. Onana re tuhui saka mateyam me sai reumure tam, sakae tahan abu tam mo, ta ke keyanu <hesitation> a haire ise uru mamari ke siramata ke, kie tau ke kielo ne <hesitation> ite ina nalai retuhui yo. Mo kalu nanare alai sakan re emutua, emutua me sa oleh karna esere o Mo kalu ite inanare lai huhulan yanase retuhui me sa huhulan yanase re mukui mukui, <hesitation> mukui maneo osakae tahan tambo, pe mesa pepe se anam papa si anam. <hesitation> Jadi itetu ateyame le saharus i pelihara ma lipia, harus isaka ma lipia me, lo lipia me se i anemao, na yanase asona re kali ane i <hesitation> tehe apu apu imare. Pepe seana se me satu ine, <hesitation> ya umperisa oro la ya umpesu wana asona tam, tapi kalu warana umperi namman asonaro he, na yaukau nautue na opena uliyem nam an asona nam aheti asona me aike asona me sa i anase i unamare so'oli, tau wae otune sohou pei tai una asona iyom ahetiye le, mo cuma pepe si anase ite <hesitation> ama anemane ne husema re ihidup talamne i makana risa lo'om am sonno. <hesitation> Bulan na ilau na amameme si tanai lipiya lau rusuniya la' la' la' la'. Me sa oleh karna si pikir upu me meri <hesitation> si matasi mo saka itehelu, ta'i temperu yo itemperu jua harus itane, bukan inaloa, amanosi, ama meme, ama ama si yamane tam, ta'ama anale esakai, imle saka tanahelu le'e lo sebab lipia risa lesu louweo Lo itae mako atisama lipia le, lipia me salore asona asona lain lain saela <hesitation> jadi saela rei sa hiya mo moareya umperisa um an sahae? U an sahaela jadi auhuweti lipia sa oleh karna ua aum saelao, mo kalu i em sa'asona, kan se seme? Jadi ehuwei harus si lia ampiare sa harus poiyeru? Ipo'iyeru na saka na lo ama ana le mena lo sebab itama lipiare sa itama'ane ma sai re le? Jadi ite eheya'e. Yale seina utehe'e yalem pemesa kan barakati tammo, <hesitation> saka euwo mahu mahuwem oleh karna lo oyakin yan ne amameme si mananulata mo to? Ke semme? Jadi ite tumata seharusi amakiram se'ela to? Ama kira ela'a me sa nai pikir tuniyairu re he, lo sebab ni leunimin, lalu harus itu luatulu'e sou. Mananu lepepe se anase mananu me le harus utulu'e, oatulu'e nalo'o. Mem mem na saka nalo'oi palemuri nalo'o ni nisaire lo'o. I ue eru na sakana ne lo ite tumatai makana lau tuniyei risa musi itiwa, mo kalu itiwa tamma sei nene atiruwem? Sehingga mananaule me rem harus anauwa mana Bai remahina baire manuwai, harus si anauwesi, nasaka itama manaulame le'e, saka ama anasi anauwesi anayama nana'ulam helu, ka seme? Jadi ite anema yuwo warana masike ite anase lawa lalei le'eo, masike italalawai ne ilau hektar rusa telu le'e, mo kalu lipia tam sa, asona tamson si an saimale, to? Contoh ulio warana iem mimken sammamalena se oleh karna asona, asona taun sonsisiran sam, musikara. Musikara mesa sahae? Asona tam, se me? Jadi moaraiyom perisa oro lo au an asonao, asona tammo, oro mane. <hesitation> au an no, oleh karna utiyau an tammo, kalu warana hiya? Jadi remese ite anemame saharusi ilalauwe lalu lipiame harus tahanei to?`. <hesitation> wauliya liya ronglarahe, saharusi nusue. I tanei lui lui lui lui naka sakalo amanapa lembur yo, i laloeta walena reyalo saka tawalene se kakulaitam le lo upu me mehe anarima rima laiseina? Kan seme. Jadi itele harus ta ne, amame me amanosi si tanai lowa amame me si amame me si tanai lo, ama ama si, ama ama si tanelou ite, ta'i telei tanalua ama na, skama analei si tana lo'o siyanahelu. Jadi se me Jadi reisa saka euwe euwe euwa lau duniai re imati wase, ohuwese, ahaese, ilau <hesitation> remesa upua lahatala ni kawasa to? <hesitation> sebab upu lahatala ire ire ni kuasa lo lou duniyai re keu he, ni marai me anase um hambao <hesitation> lalu itamaso ne yanase ni waluhutui. itamasu osa'ani waluhutui, karo olama akang neyase ni ummat, to? Se me. jadi itamasu sou walihutui, <hesitation> olama agama le seana se ummat, to? Jadi tiye ana haupu lahatala sa ni kawasa. Inisunuwale, lo ite ni ite ni ni saire lohite lo he ni hamba lohite rohe to, ni waluhutui liter rohe, saka isu wa em mahina um naise manuwai umrisa, ren sa oleh karna rahasia ier ni kawasao. No olawalari me re, uhuei sama rara ne isa pemanio, sounualer isa marara ni isa mane, ma yalempe memai islam se yale sarane se yale hu'hu se, tapi ama rarani isa mane. Nau lawalai lau supa, <hesitation> barang yale yale ruam tuniyai le? Kan tam. ehu eirisa ma tuniyai isa ri maneo, tapi kuasa umsopo lahatan upua lahatala me se lan, to? Amanusa nam mero Oporasa harus se sipatai upu lahatala na na purao na nam oni amboera ka sei osuwao na halayaima'i lemayaima, sebab, umpercaya diri bahwa upu lahatala seng i kawasao to? <hesitation> olamma agama nayase tuhan, itama sou sa upuo lahatala inati yo warana ehuwem maksud um pande me, jadi ehuei harus anauwa wana sai saiya agamaru yesa sai saiyane ne ucapan le macam di ne penyampaian no, to? Ite saupuo lahatala sa, marai me na se tuhan mo sopu lahatala, to? Ka seme? <hesitation> itama sou waemale ne sa upa lahatala, bukan na tuhan ka, tuhan me sa sahe sare penyampaian meleme <hesitation> mo to <hesitation> mo kalo ite saupuo lahatala. Upulo lahata, upu nabi, mutua naka hinana hatusiliya maliya mana sela sauna to? <hesitation> nusaku waliya, remese ita mama ma sopa sopa meriyo to? <hesitation> ite sa upulo lahatala upu nabi, to itama'a sipaati le meriyo <hesitation> kalu lama agama le'se me le to? Jadi tei huin perisa ehuwei sai tare no ko lahatala maneo ka se me